To myan ca: pol:m a mən bwaŋən ya:səŋ to mən bwaŋən ya:səŋ kuma ngya gwondang ba ta yisəŋ ni gwondaŋ ma slə nə <hesitation> dugən ball. in kya ndai gip pili ki monda, kə gəngə polŋ ngai gəngə yomsleghen ghai sosai kuma yandayodaŋ a mbi dəŋ ca ca: mi mya slən tsənni, mə ya:l mə yel gərwon ɗaŋ a kamata. So ballən lokaci gya gwon ɗaŋ mya slən tsənni, ca ca:mi <hesitation> ɓitalghən kuma ca ca: mya ku:b gən monda. Domin a yandayoɗaŋ myani ɗaŋmya mbwa ball, yan ngallai kya yel za:r ya la:tsəghəi ka wul tu gyaŋti-gyaŋti, amma yan kya yelli a mən nasara ɗaŋ ca: fighəni, za:r ca na̱ tə:ni ya:səŋ tsən makayel ta: vuɗi. Ca vuɗi kuma kya makarai a iri vudkeni gin kuma ta kara ta slən ci dən wai. So gərwon ɗaŋ ca: polmi a yelgən lya ngəndi. Domin lya nə gərwon ɗaŋ kusan dəŋ de, ta: mbi ti nə kapkə va̱ri a gərwonɗaŋ konu ca: su a ra: wos, mya:ni mən yelgənes ca ca:miɓitalgənghai, kuma ca ca:mi ku:pkən gən monda ɗaŋ mya yelli ca: fi a kuluŋ domin ya:n mya fi ni na̱ iri goppi, mya fi ɗaŋkutuŋɓa mya fi nə dama, yauwa. In ya:n ca wul tu ah, kyan ka zlə:rni a ləb wa:ni, ka man motsə tə-kaman motsə tə, ka man fi ya:səŋ, wa:ne tə tu tə la:tsə, kada a ga:tə tə la:tsəŋ, kada a ga: tə tə fi niwon nɗi vəŋ, Amma kya man yeli a mən kulum kya:na fi:r nya yasin njwan ka yali ta vutki mini so garin vutkəni kya makarai. lə:r ŋ tlan dən wan mən di yan a ca ba’a ndaraŋn shiyasa mə tli a lib tsiŋnes ka yali ma tsəŋni kuma yaa wutu məni njin a dən gya wani kada fa wuliŋ tu a mən a maa ni ma sai ciki wani kayi dafa wuliŋhi to mi gha nis ai migha ciki. Ya gyabtu Manchester ko Manchester Arsenal ta duu bol kya yali mah thi mə th tsinni. Ka mə tara dən yaliŋn yir miah yal ŋərwon da wofara gin ca wultu mini gin a Manchester yin caa wulŋn tu mən ma mini mən Arsenal miahn mia su mi ciki min Arsenal min Arsenal sai mah ciki wani Manchester gin yini ndara kuma ca: ca: njah riwondi a lip namboŋ lip bolin ɗaŋ kya yali ni ŋiuwon wo ca’a kyan tə gamma kə ɗya ka ndər dəni ndara ni ŋərwon ɗaŋ za:r cha na fi ŋərwon ɗaŋ ba yi gərin murnyi vutkenes wo vutdi a lep gyima cá: cà mə ndər ŋn ghai mani ma mə ŋyar mə panyi kusunsu ŋin da ma fi tə gya kamtsənon ɗaŋ miah duu boles. so Yel-gən kapkə ɓətliŋes har ca:ca har myani ma ca: ŋa rage iri kusənsə bwa-gənes ɗaŋ mya ɓwa:itə tə gya ghamtsəwom domin mya yel-gən ngərwon ɗaŋ ca:na fara. Kya fi ngərwon ɗaŋ ca: ma:li, ka dya ka tu ngərwon ɗaŋ ca wul tə tu va:, ta dya tə paŋni da-duh, ah, gin ɗaŋ tə fin, yi da gi:riŋ, gin a ti:n zaar a tas. To məinin ta məan paŋni da-dah tə yeli tə nuna ki tu lalle konu cigən murgh ɗatkən; amma in ca: paŋ ɗaŋ ca yeli ya yi: cighi, yan nə ngərwon ɗaŋ tu ta dya kashe, ta day ta kashe, ta dya ta kashe bà sləəyern ngərwon ɗaŋ yi-gha ra: wasən ta gane ngərwon ɗaŋ ca: fi-gən, ba-nə na̱ gwopy ɗaŋ mya fi, gya gwom ca:yi wul tu “ah-mya sun h tə gin – mya sun nə tə gin” məni gya gi ci ta ngərshi gya gin vəŋ in kya fir ngərwon ɗaŋ yi da giiri vəŋ. Kya fi ngərwon ɗaŋ ji da giiriŋ, nasàra wo zhitkə, kya fi ngərwon ɗaŋ yi da ndara nasara wo zhitkə. Gin ŋa ca: ŋ kya yel yan məi tə lya, ka yeli ma məa su ŋinci:gən mə-ghai-yo, mə kir mə slə mə slən wun ngərwon ɗaŋ ca:gha ri:gən, ra:won kab a kir stl a <hesitation> nə-nə nə yelgən-wasən ca:ɓwa-gən. Gya gwon ma ma ga gudi ɗi dən, gya gwon ta wul tu ka: “kə-məan pai nə yelgən boll wannəi-kə məan pai nə yelgən bol wa:ni” ka tsin dhiniŋ ɓet, se a <hesitation> lhb yelgən boll. To kallos ca: vhrmə lhb kə ya:lgən sosai, ca ca: kuma in yan məi tə tsitə ye:r tə myan dya mə kyan, mya sli dhan mya dya mə zlatəyo, mya dya məi zla loŋsəi a lhb ya:lgən boll <hesitation> gwon ka ŋalai ma ba ka hadang zləŋsə-wan vəŋ, to ka slən hadai da dhan. Shiyasa ko-yan kə yi:r gən ya:lgəni da:gə dən, in-yan tu kya yeli kyan ngərwa, to kə yeli wo fyi daŋ kutluŋ a hadai a lhb-won daŋ zaarsə ci: mondah, to kə yel ya:lŋənes ca: ndara shi yasa kaman dang myan, “mh-su:-mh-su:” lya th bwagən ya:səŋ sosai ba nə durgə tu ya:lhnmes ca: ndara. Gi:ŋ a ca: mya:n “mh su:-mh su” lya th bwagə tun h girwon ɠan mbun; ŋ ngərwon dan kəa stln tu zaarsə da-dəan mondah. Kya nah ndah da lhbes-ma kəa yeli stlŋən-wa yi mari domin “ka yel ya:sən wani dan ca: mbwa ka yel ya:sən wani dan ca: mbwa” to-ka ma ka fyi ya:lgən kə ndir yi:səŋən wai, to mh nah nə mən <hesitation> lu:gən a ken wa. kuma ca ca:ma har məri gyo-dan mya:ɓwa-shi baba wa a ra:g ya:sən vhn-baba wai a rag ya:sən kəa yelli ai kunni ginha, ai “a mbwa nh a mbwa nh nah kə da:gwos”, ai-da:gwos a-ta yi mbwa-gən boll ɓastə, yan da:gwa ca: rag ya:sə vhn, se kyan kə mhan fyi to-ta: wul tu baba wos a ta-ya: mbi tə th ŋarankyn vhn ‘amma’ ya:l a yell ku’nin oh. To gya gwon, nh durgə yel-gən dan ca: stl nh yel-gən ŋarankəi ca:shi ca:ɓital ghai sosai.